Eehh. Laii miamaisa aga laii amauni miagai aga, laii emai aguagu ok iona. Laii emai aguagu aga ae meau, e'ilikae alogaina. Gome laii ten toae ai mo ah afafa. Alao ten toea mo aisa ganinagai alao ketsi afaisa ekainia. Loose ai kepenimai. Pau inaina time alogai aga ten toea aloafia alo lao tsitoai alo afafa afaekaina. Ke laii miamaisa aga pipeni oko iona, laii akapula isa apenia isa laii epenimai. Ke pau namo aga oi afaepenio, alo afa'a pau imagai alo afa'a pau namo aga. Pagua aui gaina aguagu oko apala pauma. Ke laii aga pikafa oko alalogo, laii agu alogai aga. Ke pau aga imoi e'ele pauma laii e'elemai alapikafa ninianii aga pau namo imoi keifania, aguagu apala pauma pau namo life apala pauma. Inaina aguaguga pau namo aifania, kai laii amia aguagu loisa aguagu felo pauma. Laii pipeni deo ega gagaogo gaina kinagai ekaa laii agu. Akekua safa lai laii amai akimai fou agu felo pikupa lai. Inamai amamai aguagu felogai kepa Papie apaoga ao epuapua koa aisa auga lai alao apalagaina ega fea apuaisa. Ke lai miamaisai auga agapuge lai emai ea kainagai emia, puo lai amagai pauma alao fei afii, alogo papie apaoi kelao fei kepaloloi auga lai lapa e'i pani amu apuai amai e'i e'ai aogei ga aomai or uma alao auga keagai papie kepuapua auga apalagainii. Ke pau namo iviao lai koa iopomai, lai eelelamai iviaoi koa iopoi gae keagai oi afakepalagainio or keisao koa ganinagai kai oi afakepalagainio. Ga puo lai agu aguaguga auga felo pauma, ke pagua alogai, lai afakuamai amami aifa ao keafia pagua loagai, keafoisa lai alaisa lai pipaini safa oko alalogo gapo lai miamaisai auga lai pagua alogai pau auga oi miamiai auga pau party agemia afaekaina. Ke lai auga lai auga pau emai party kemia, paguama kelao inaubui ma fei apie ma gaina kapai kapai keifani mai e'i band kelao, gefa emia. Kai lai pipaini lai gefa felo mo emia isa keamue, ke weekend agao safa ga koa ga puo lai miamaisai auga amai pagua alogai auga alogama oko ioina lai agu. Pau auga oi phone emai pagaua afepalifua ma oko alalogo, kai lai agu imaiagai aguagu aguagu felo pauma iviaoi o'oae emai aguagu auga, pikafa apalaii laomai apalaii gaina lai. Lai <hesitation> gaina agu alogai alogama oko ioina. a'enjoy felo alogaina. Ga puo emai aguagu felo, eelelamaisai eagaukau alogai auga ga agu oma agaukae, ke papiau ao aekainia apalagaina, moni. Moniai apalagaina, or alao tsitoai moni eele pauma alao ganinagai kai five kina ma ganinagai, ten kina auga alao amu agafunia. Ke pau alogai ten kina tsini agaomo mo aloafa, ke pau namo five kina koa alolao auga tsini moafa aloma afaekaina. Tsini safa eele pau tsitoai aloafa afaekaina. pau namo time auga, five kina ega use ao lai two kina ega use one kina auga pau ao aepinauga mo lai ia pagauai auga. Ga puo, pau inaina aguagu einoka alogaina ke gaina lai amaunii alogai auga emai aguagu felo pauma, megamega respect kepenia, apenia megamega time lai apakipo pau gamo gaina afaepinauga. Kai kapa agao laisa auga, lai miamaisai laisa alogama auga gefa gamo pau oi guitar oauga ogefa iopoga Agu miagai alogai oko ioina pauma. Lai moni oko ioina pauma <hesitation> christmas ega alao, pau november akoko. <hesitation> christmas agelao january alogai imoi malele akelao auga pau inakoa ke start, band afai keogei. Pau auga one thousand keoma kai lai gaina kinagai auga three hundred auga moni eelelai. Keinaka lai three hundred afa band afa akeoge agemai ageopua keoma, pau three hundred auga moni eelelai ga puo three hundred auga moni eelelai apamia. Ke pau namo auga three hundred na moni eele, one thousand. One thousand kai band agemai. Lai band pau agemai keoma, friday agemai keoma auga. Lai afu fagapu kekapaia mo efua. <noise>